القعونجة شفتها كتير شديد امكن من انا شافع صغير ، شفتها و موجوده امكن في اي حته في الدنيا لكن اظنها من أغرب الحيوانات